<hesitation> Misy aloha, ataontsika hoe ronono coco de ronono soja, ign- fomba tsy mampitovy anazy samy mana gny tsirony regny ataontsika hoe ronono zany misy tsiro hafa manokany de ronono soja koa misy tsiro hafa manokany; de ronono coco koa, maha ronono coco anazy zay misy tsiro hafa manokany. Zay zany mampiavaka azy regny.